Sɛ mowɔ mbuukuu a ɔdɔɔso a dza medzi nkan ayɛ nye dɛ mɛpɛ bea a mɛhyehyɛ mbuukuu no. Minya dɛm bea no wie a, mbuukuu no mɔhwɛ n'edzin no. Sɛ ne dzin no, mɛhwehwɛ akyerɛwamba a ɔdze dzin no ɔhyɛ ase, edzin ɔdeda do no. Ntsi sɛ "a" na ɔhyɛ ase a, ano so no mɛhwehwɛ dɛ "a" na ɔhyɛ ase no "b" na ɔtoa do "c" na ɔtoa do, "b" na ɔtoa do a obedzi kan, "c" na ɔtoa do a obedzi kan. Na mahwɛ edzin no ho ahyehyɛ no dɛ mbrɛ ɔtse. Bio so mepɛ a mbuukuu no asɛm a ɔkasa fa ho no, sɛ mbuukuu no bi kasa fa asɛm kor ho a mɛma ɔakɔ bea kor na makyerɛw abɔ hɔ. Na ɔno koraa so mɔhwɛ akyerɛwamba a odzi kan no dza me dze dzi enyim no bedzi kan dza ne dze toa do no dɛmara na mahyehyɛ.